सिल्वर रंग सोचते हम्मे चांदी धातु के याद आवेला। और चांदी के गहराई बहुत ही बढ़िया लागेला। उ सस्ता रांबो करेला सोना और हीरा की अपेक्षा और पहिरलहु में बहुत सुंदर रहेला। सिल्वर के पायल, बिछुआ ए मेहररून के बहुत ही लुभावना लागेला। <hesitation> चांदी धातु के के अंग्रेजी में नाम सिल्वर होला और एके ठंडा और मन के संत करे वाला धातु मानल जाला। सिल्वर सोचते हम्मे ठंडा के एहसास होला और अइसन लागेला कि सिल्वर सिथलता के प्रतीक हवे। एही नाते सिल्वर भी हमरे पसंदीदा रंगन के सूचि में बा और इहे सोचि के हम सिल्वर से जुड़ाव महसूस कई पाइला।